بيكي منزل يكون حديث وعصري، هيكي <noise> واسع مع تصميم عصري، وأساس مريح، نحب يكون فيه نوافذ كبيرة <noise> عشان يدخل- يدخل الشمس تدخل منها، ويدخل الضو الطبيعي ومعروف بالطابع البسيط والمريح والهادي.